Australia ni ɗo mari al'adaji luɗɗum, al'adaji je ɓe ɓuri andugo leddi Australia be mai ni hanjum un fijirde, fijirde ball koɗɗe, be ball jungo ɓe viyata cricket wo'di tonist, sannanbo wo'di rayuwa fe're ɓe watta ɓe viya ta ɗum wusiye life style je ɓe ɗo naftira, bo ɓeɗo ɓeɗo fiɗa ɓe ya ha ladde ɓe ɗo fiɗa dabbaji ɓe ɗon bo rema sosai ɓe andiri ɓe be mai sosai amma ni ɓe ɓuri andugo Australia be fijirleji.